Ma'lo ucha'antik mak ma' ma'ki' u- u- uyich mak ma- ma' patal ucha'antik ma'lo' yan ujantik etel zanahoria, apio, uka' ujantej tulakal k'in hasta que ma'lo' u- u- u- u- uwich wa ma' umentik licuado, licuado a' zanahoria y apio.